Eng' kamung'et nyu ne po rwondo ko peen poishonik che kayai peet koimen, ko kayai poishonik che nyikisen. arue saishek che chaang, ko ngot koo kasip ma changa poishonik, ko- kong'ering'en saishek cha rue.